ا <hesitation> نحب <hesitation> نشهد <hesitation> فتح مكة هيك نحس فيه يعني حدث <hesitation> تاريخي عظيم وهادا يعني لحد نحب نحضره.